hoo ibidaaf bisaan kaam dogortaa anan yedeen ibiid dorgaa, ibidiin hoo bisaan itjiseen hindamaa amo bisaanin lila nguvuan dufeen dur ijetee dandetee hindogortuu, bisaan malsuun woankulii danfenii irr dabreen amoo ibidin lilaa rahisiia malatin bissan itjisiit hindamaa woan issan kulin achituu rawotii.